M̀ɛnii ŋá gɔ́lɔŋ é pîlaŋ sii mai, sɛŋ da káa gbonoi da kɛ maa naanɔ̃. Nanɔ̃ kɛ pere kaa yɛ ɣɛli, kpaa máŋ yɛ̂ yeêi. A bili sii a naa nɔ́ kaa - naa nɔ́ káa a ɓáre nya ɓe a gɔ́nɔŋ kɔ̀ri ma. Sii a ŋɔɓárei tɛ̂, nya ɓa nanɔ̃i tí kpɛɛŋ tãi pâi gbɛɛnii yɛ̂ɛ wôna lá kpaa máŋ é gbɛɛŋ wuru-wolo da su, ŋɔ ŋɔɓárei ká tí. Golo-ŋai pâi kɛ̂i pâi díkɛ lɛ̀ɛ ŋ̀ɛi, gɔ́nɔŋ ká tí a dia. Kɛ́ɛ sii nanɔ̃ sɛŋ da káa mà ǹalaa, Nya ɓe a golo-ŋai sôŋ. Kolo a a sia sii nanɔ̃ ma, Zɛŋ tí gáa gbonoi nya ɓa lɛ̂ɛ a lɛ̂ɛ a gɛ̀ é kánaŋ ɣɛlii tí ma. Gɛ̀ ní a lɛ̂ɛ naa zii é pá é zoŋ é lí la ɓɛ́i a lîi la naai. M̀ɛni ŋá gɔ́lɔŋ é pîlaŋ sii mai, nya ki tí. Kú mɛni pɔlɔi lá woo ma dí mò a gɛɛ diyɛ sii kaa a táre sɛŋ da mii-sɛŋ wɛli mii-sɛŋ wɛli sua da. Kɛ́lɛ m̀ɛni ŋá gɔ́lɔŋ é pîlaŋ sii naanɔ̃ mai nya ka tí. ŋa gaa nyaa kpîŋ ŋa lɛɛ kpɔ tɔɔni kwa da ma ŋa gáa gɔɔŋ kolo da a pa a too ŋɔɓáre tí ŋá a va kɛ̂ naa kɛ gooŋ koloi tí kɛ́ gba kɔ́ gwaai tí ma a lɛɛi naa é lɛ́ɛ kɔ̂i tãi da é sáa. Gɛ̀ ní sii a pâi pâi naa. Kɛ́ berei a pâ la naa pôlui, nya ɓe ḿve táre ni zu.